Sai pa vaire d'la cultüra dël Pakistan, sai mach ch'al e ün pais müsülman, che al e stait lega a l'India ënt ël pasà e che ënvece pöi cuandi gli ingleis a sun andazne al e stait dividü e ades al a 'na sua indipendensa che però al e guidà da la cieza müsülman-a ch'a cumanda chila